<hesitation> Fomba iborosoagna nify zao ai ah vôlongany kalôngany mila miborosy nify fogna isaka anao avy homan-kanigny na mandraingy io na atoandro na amin'ny aligny de am'lay fomba fiborosoagna nify am'jay ai malaka kolgaty anao zegny hoe malaka dantifrisy de maka borosy nify de <hesitation> atao am'le borosy nify zegny le kolgaty de ampiditrinao agnaty vava akao <hesitation> kosehigna tsara zegny le nifinao jiaby regny, kosokosehigna tsara e.